тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
ерте тұрғым келеді
таңмен күнмен жарысып оянғым келеді
біз бұл сөздерді көп естиміз
таңертең ояну сіз үшін де қиын ба
егер қиын болса бізде сізге сыйлық бар
будильниктің басты ауыртатын дыбыстарын қолданғанша мотивациялық сөздері бар менің оятқыштарымды қолданып көріңіз
бұл мен өзім іздеп жүрген заттардың бірі болған
себебі күнде ұйқыға жатардың алдында таңға көп істер жоспарлап қойсам да таңертең ояну қиындық туғызады
себебі таңертең будильник шырылдаған кезде мен бәрін ұмытып кетемін
істейтін ісім жоқтай тұруға ерінемін
ішімнен миллиондаған сылтаулар ойлап тауып ұйқымды бес минутқа болсын созамын
бес минут он минут жиырма минут кейде тіпті тұрғым да келмей қалады
одан кейін ойлайтынмын егер менің жаныма біреу келіп менің өмірдегі мақсаттарымды айтып ынталандырып тұрғызса деп армандайтынмын
өкінішке орай ол мүмкін емес
кімнің оған уақыты бар дейсіз иә
одан кейін ойладым бас жағыма бүгін істеу керек жоспарларымды іліп көрейін деп
бірақ ол да мүмкін емес болды
себебі жұмыс істемей қойды
себебі таңертең кім көзін ашып қағаздарды оқымақшы айтыңызшы
сондықтан дыбыстан артық ештеңе жоқ қой деп ойладым
дайын бір дыбыстар болса көшіріп алайын дедім
алайда ондайды таппадым
сөйтіп өзім жасауым керек болды
міне бұл ойлардың нәтижесінде мен қазір екі оятқыш жасадым
бұйырса әлі талайларын жасайтын боламын
ол жерде сізді таңертең таңда оянған кезде келесі күнге дайындап ұйқыңыздан оятатындай сөздер жазылған
сәл пәл музыка бар

шамамен бір минут шамасында
сіз оларды көшіріп өзіңіздің будильнигіңіздің музыкасы ретінде қолдансаңыз болады
ал егер де будильникті өшіріп тастайтын әдетіңіз болса онда будильникті өшіргеннен кейін телефоныңызда музыка бөлімінен тыңдап көріңіз
бұны сіз і вконтактеде таба аласыз
сонымен қатар мен оның көшіріп алуға болатын нұсқасын вконтактедегі бетіме қойып қойдым
сол жерден мэйлдағы айклаудтан көшіре аласыз
және талшын нүкте ком сайтында оятқыштар деген постымның ішінен де көшіріп алуға сілтеме бар
сол жерге кіріп компьютеріңіз арқылы жүктеп алыңыз да кейін телефоныңызға көшіріп күнде мотивациялық сөздермен ояныңыз
шын айтамын солай оянсаңыз өзіңізді осы өмірдегі бір қаһарман сияқты сезінесіз
сен қарайлама қарайлама артыңа
ал жарайды ерте ояндық деп ойлайық
алайда ерте тұру басқалардан бұрын ерте тұрып алу ғана емес
бұл өзіңді жақсы көңіл күйде ұстау және ең маңызды істерді ерте тұрып істеу туралы да
оятқышты өте ерте қойып оянып алып бос жүру немесе демалып жатсақ одан пайда жоқ
одан да ұйықтай беріңіз
біздің подкасттың тыңдармандары яғни біздің тамаша жылдықтар отбасы мүшелері өз таңдарын пайдамен өткізуі тиіс деп ойлаймын
соған байланысты мен келесі жеті ритуалды яғни жеті іс туралы ойлануға бәріңізді шақырамын
ол қандай істер
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер
бірінші ұйықтар алдында келесі күнге жоспар жасау
әрине бұл таңғы деп айтуға келмейді
алайда мұны істеу таңның жақсы өтуіне әсер етеді
сондықтан келер күннің жоспарын ертерек жасайық
ояна салғанда не істеу керек екендігіміздің тізімі тұрса ояну да жеңіл болады
таңғы асқа керек заттардың тоңазытқышта болғанын ертерек тексер
келесі күн не істеу керектігінің тізімін жаса
оңай көрінеді
бірақ жұмыстан сабақтан ұзақ күннен кейін үйге келгенде тамақты ішіп ұйықтай салғың келуі мүмкін
скарлетт сияқты ол туралы ертең ойланамын деп қол сілтей салуға да болады
міне сол кезде өзіңді жеңіп өз өміріңнің қаһарманы бол
келесі таңда келесі күнде не істейтіндігінің жоспарын жаса
аялдама сен қарайлама қарайлама артыңа
мен тұра сала екі стакан су ішемін
кейбір адамдар жылы суға лимон салып ішеді
ал сіз өзіңізге ұнағанын істеңіз
жеті сегіз сағат ұйқыдан кейін денеде судың мөлшері азаяды
тұра салып су ішкенде оттегінің ағысы жақсы жүреді
қан жасушалары мен бұлшықеттердің жұмысы реттелінеді
аш қарынға екі стакан су ішу метобализмді жиырма төрт пайызға жақсартады арттырады
сол арқылы салмақты да бақылауда ұстауға болады
көңіл күйді де көтереді айтпақшы
суға арналған менде тіпті үлкен подкаст та бар
сіз оны тыңдап көріңіз қызық болса
ең бастысы су ішуді ұмытпаңыз
ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
үшінші таңғы жаттығулар
ерте тұрып алып терлеп шаршап не істеймін деп ойламаңыз
таңғы жаттығулар ең тамаша жаттығулар
жаттығу ойды тазалайды денеңізді сау ете түседі
ғылымда дәлелденгендей бақытты бола түсесіз
егер бір сағат спортпен айналысу сізге көп болып көрінсе жақын жерде көрші алаңдарда он он бес минутқа жүріңіз
жаяу жүріңіз жүгіріңіз
егер ол да болмай жатса онда үйде билесеңіз де болады
ең бастысы кішкене ғана уақытыңызды болсын өзіңізді сергітуге денеңізді жазуға жұмсаңыз
аялдама сен қарайлама қарайлама
төртінші өзіңіздің жеке жобаңызды қолға алыңыз
күні бойғы негізгі жұмысыңыздан түрлі проблемалардан асығып жүргенде шаршайсыз
қарныңыз ашады
одан қалса кешке қандай тамақ ішемін деген мәселені де шешу керек
сондықтан өзіңіз жоспарлаған армандаған жеке жобаңыз болса оған таңертең уақыт бөліңіз
бұдан артық таптырмайтын уақыт жоқ
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
бесінші өзіңізге күш мотивация жинаңыз
шынын айтқанда мотивация ұзаққа жете бермейді
басында ынтаң артып құлшынып тұрсаң да біраз уақыттан кейін шаршай бастайсың
ол табиғи жағдай
сондықтан сол энергияны толықтырып отыру керек
ынта артып күш тасып тұрса алынбайтын қамал жоқ қой
сондықтан отыз минутыңызды ынталандыратын кітап оқуға мотивациялық сөздер оқуға видеолар тамашалауға бөліңіз
ал бес минутыңыз болса тамаша жыл дың подкасттарын да тыңдап шығыңыз
сен қарайлама қарайлама артыңа баяу ғана
алтыншы бақаны жеңіз
шынайы бақаны айтып жатқан жоқпын
бұл жерде бақа деп өзіңізді мазалап бітпей жүрген бір іс болса соны айтамыз
сол бітпей жүрген бір істі ең алдымен бітіріңіз
күніне бір бақаны таңдап таңғы онға дейін бітіруге тырысыңыз
сөйтіп жұмысыңыз да ертерек біте түседі
аялдама сен қарайлама қарайлама артыңа
және де жетінші бүгін үшін ең соңғысы тыныштықтан ләззат алыңыз
өмір сондай крэйзи яғни аласапыран
бос уақыт жоқ сияқты болып көрініп кетуі де мүмкін
сондықтан таңертең ешкім сізді мазалай алмайтын кезде өзіңізбен өзіңіз болыңыз
өзіңізде барға шүкіршілік етіңіз
жаңа күннен үміт күтіңіз
сен қарайлама қарайлама артыңа баяу ғана
сол бүгінге осы
меніңше бұл менің подкастым тарихымдағы ең ұзақ подкаст
өте дұрыс емес
көп сөйлеп кеткен шығармын бәлкім
алайда күніңіз жақсы өтсін
барлығы тамаша болсын
және келесі подкасттарда кездескенше
тамаша жыл подкастын тыңдап жүргеніңізге және біздің осы тамаша отбасымыздың мүшесі болғаныңыз үшін сізге үлкен үлкен рахмет айтқым келеді
сау болыңыз
сен қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама сен қарайлама қарайлама артыңа